Ndikhale nyanza khumolorna mang'ana giganisa, khandi ndikhale narajukhu varoola, mang'ana gigaanisa, mbaegizanga mung'ana girangeli, vavule khulonda mungana ga shivala rawe, valonde mang'ana gi ivangeli, avolonde mang'ana giganisa, avayanze iganisa khari valole rirwazi vayanze rirwazi, sichira nee vasalizanga vasome, vanyore madararia, vanyole vindu vilai khulondekhana khumwirwazi shichira variree malago gamwirwazi, avahurira megizo ajanje gambaekhizanga khulondekhana navivugana, vavugane.